Ɨó in saá kua'a luli, ɨó in saá ka ka'an este zuúmpi jɨn, te ɨó in saá yeé triu, te ɨó in saá ka ka'an zanáte jin, te ɨó saá ja ka ka'an tisaá chírri luli.